Iyo induwe nyi palko agol aguro yagima niro ndal yagusu tsam tsam ah dunyiaso sundo asurosu ilygu jire yagima ilyali gi ayah misu jiro nuil ambilyye niro ndau dudo faguma tehehun aah taltsongol gwaneso ilyalugi jirerenko nirol skkayo lamyerogo migu jire lamycocoenge yageh asuro migu jire meguyo fa gua iya gunggo amma jire anddal ilyagugi nyil ambbille gowayeh yeggima gol bulan ndiwangol golgwanengu amehe nngamddu atsutse asuro duniya su ahan baltu nga meguyo faguma aswro gossafttun gondugohedo misi jire so ndangi megiyoye gongodu megi yoye dasi ndigi ahha eniyaso naudi si igigu gi iyago gi lamma kinggo diniyagol jirerengo da ndaw didonu doh wega jirerogo niro nigro milkukumi pal nando naddodo ndaliso ilgamsudo sayi jire ninyagogi alguso niylleda nolu yahey jire renko du ngoleyahoy milkukuni amma gi ndafssaftun ahh gi duwangiyah al <hesitation> ndawgu jije gu noso do udugo eensuye aah nando ndali so no leda nolu yaye niro ndaligu ndalagi diniyagol jizeroko sakgu nanju nando jire ronko jo ilkukun jirerokodo adam ilhekun faida dumiya ngo lahura fakguma jize ronko milkukuni ilhakun faidda kol amma gu ndawangiya mbil aha gu niro usundu gn nduwe jiregi ndaudngo ensu ooh ndajiroko ko jo go ndo do fagu bulhun faidda go dasuro nya gufsafttun gu gondigihn ahl niro gode mangoyo jubiya so giltesoma. Ga ndango niro go nandoww bulau agunso yakal duniya so apsoyo nirongodo duwyago apusigho ano bano adam ehh halgan nopusuyedo gadigle do gohun melaga ngunrddu goya rashidu ahi ndawdilu jire rongo nate gul amma ndaldilu ambil gi ndingui ahh ndodo bulau so ndo to do ah ndo do aouro do gomangoyo ya ehkal ndangol girane kode mangoyo ya ehkal ndangol giranekode mangoyo ilwasi jigi tatongo gwanagosi dinusakk jire rongo sassu nillema mikull adam milkuti unu amma nogu megngi ahh ehi nanbo emi nando fagum nbo beihun faida so indu aifuro ensi ndo gi ndodo gi udolgodo ehgigi nando duw aharu gaherogoma tahanu faidda so gi suwogi ndalggol gwarengo yahay kisey ilwasi ehh tal soli so meguyo sunddo kat jo yaguma dunyaso ngasoma asuro jire ronkode mikn kuntse amma niro ambil ngo niro madu ngo niro gohu nanjow na amma duye ngo laftungo go ganganko ge alguso adunu nandoww mago guwa anga delu godulu nandow amma daggu wa gogu jizerugo sakk do jireda ngolema milkukuni niro ndu nileyeyeh wetehe wefo eni eniyaso kaji eniyaso du da buka ndgu jiza euyaso bulan eniyaso nyeh ngi ambiyye nyen madulre ndabukso agorgudoma gondugohema amma dohiya pal glo ya pal angol mayi goye urasafaki nilleyaheyley nolu yaye kal ekiyay emga misu enyaso miso jize misir jize eyo mosi jie eh faguma chakun aodiye algodo do aduma lada ro duno pal. Amma enisu ah eniyaso mangiyyo abojiroso eniyaso nandow dowadul gorgodo algodgodo gadoma ndalhagune dooyasun ebo jizeso ilyagogi gobijiya da godu bogizesordula gi sak bulo so bulo yagi yahay gi algiye ndaijawli jize go sakddo niro kinanimahakun ngunmo du sakallena ndalsaftun jize kun niro ghango palma ndaliso sai kmani niro niyllya kmani mahakun katugo aluka ndaghigu ghaha ndakdulu asuro do megiyo gondugu megiyo ohh du kagi leshu garo garo yaye nduwdu mendelu jire ahwasi dda imbak shim ijigu jire den deluye embbam aw eftune jire duniyaso fagusoma jire do gudu nyeyo gusundo niro ndure ulgungiyeyeh ndi huri futun ndiduulu engu godo ahal ndo do do niro madu intodedo ahh madn ehyoro faguma gondudu niro gondun faguma andato duniyaso duniyago danda ilgasi asuro juniya so ilgkayo digel asuro mayi ambil dan ilbamm itfttun mayi jire yo duniyago fagulna niro hha iyo aguro niro niro nya niro ndulve llsuhgido dige meguyo ndidulu ensungoto fauma ambil da ndis aftun gi nyil ambil yadidn yagul adal difu tun jize ftun gi jize gi dulttu mayi jire wulu gosi gogudu no llardoji ahah nirsoma gi gote gogudn ehh gud ndur diyo ko yuk faguna ndalo jeyo uh ndawdeyo ko yuk faguma ndalo jeyo hh ndawdeyo ndalskul bariku bulah faidal so du kuh illo ils kayo yohey dilu jize reko jire ndal gani woleinal ilkanguni nilema bulanu gulskeyama inshallah kman ahullebun. Bulasoda ndawdu waye gumgu joresegu eni nduhee nandow ah eni nan dow jire sakkdai wegudu jire tehe dundo ambil nduue nade nado da il wagi ambil ada noskul duniyasu asuro jize do gudu ilsku dwiyaso faguma asmoro do jire do gudu wetchi kanado wemehelaga ngamddu yagima amehelaga ngamddu jire jo dudu jire sakk jirero ndadai jirajo egigitsatsa do jire jire tsatsa yehey kall agal ohagu bomnbomsu nol tsatsaaw klafiya tsirr klafiya koda ngalko jire jakkda umdndulu ngalkko nijogi nyil madu gi emkigi nandow dow rigidau mandow faguma bwan ulhan faidda so mdolu yagika andslu jire rogun gi asur nohalu baltu gondugi megun ya eh kall mesuhe kal gondugu delu gu duniyaso nandow gu gobo ndawkusi ndilu wure niro niro gu gur duwyago hagi duwyaso maghigudi ah asuro dilu su ambil so bahum faidda so kaniya yagiyaha buloso adunu jire rogu sakk em eni nduwe hallogun eni nduuw hallonkodo nautow dow bolhun faidda so yag bulo ahawengo da afokn ayago tafaknyaya lagum ndiro ma ndaliso ge jire rogo sakku yagiya guru jire seguu taktagum nandow nadu do so gum jire ya kmani afokno jire ruko jire dh ndalya si nik jire eh ekigigu duwyaso eilu nandow gari jire ndihal jire ndiyaii ehaduke ehada goftu ndure duniyaso faguma ndaho aro agure do ndaliye bahun faidda so yagima hall kmani ahamo ngurnodo. Umchel jiremchel jire ro undolu jire dogumoni niro niro kmani ado gi galgu majo palma nduwalu so kmani so dammado idula mantsi niro ilskayodo ndalduyahey nddu jire rongo da ngal kko yagima ndok jire rongoda ngalko jire do aftu wadika ahh sudo da jire do gudo asuro manyyo mayi mansiye amngoyo mayi mansu jiredu gudu jire mansuu yahe jire masun yahey ndifodo miskun kun ehh miskun go bo jire go ilayaga wolegw nirallwa illuaghi amma kmm miskkin dik go jire rogodi kmani eh nda bu nrongo nirodo go sakallayeye ushuddo mulanago milyagogo wulastieyo aha nandow dow jire da sunddolo jire da wugun mesiyo dumyaso faguma to jirede sudu nda do niro faguna su ddan mayi damo ehh yahey kkal miskire ya kkal enshamayea kkal jire ilgudu jire wlgudu dumo jire do yagi yayehg kal nandiya kkal jireda umohi uk chologodu jire da gomshila sah daw umdilodu sayi ilte jire da ngalko tumdolu naldo babagu nadow balhu faidda so yaguma dulu jire regum jireogun ndam dulu mirssoma niro mulbogu n pal nanjomadliso lakar ah duniya ndaudu nasso gosi korkkogu nandou ndawudenu ambilyeyeh ngo laptuk nggo jik ngo laptuyengo laptuye mulukso nadama gi wute donsa daliyango duliyasu ambil ndaho baahaun faiddo so digeh gum ehh goniyoso na jama gosa tuma atumo go gatigendo duniyaso sisu eh aghgayo oga woleso. Gorogashel washi tahtennogodo barkerogi sisu alajilokoleda ambileso go jire rogo faguma yaguma anehelago ngamddu atsite angol gwanengiyo umsi kanaji umdolu jire rogunda fagum iljo niro fagum lamara kmani so dasi yagi yagi yagi kkal jagi kmam ajo klafiya gu umdolu jire roguma ja ngal kko jirado ilgroadaso faguma dumyaso ilskumddo kuh niro ilsunnsi nduhe ilsin si gu ndulu ndalijugu ensije dangigi ahah udaw daw asu note do do ndu mo dudu ah kakajgu no kal kalgu nol kalgu kai gu udidu tu ensu ehh niro gada to niro mike mulligoji niyo niyo wesikkanodi umsukandi juni yaso ahh myellemand niyelama ngo apttu nilama ngo vaptuw lattu palma ndaliso ekgogi nino kmani ahala aluga to nolema ngo laptugu ukdolu jire yaguma audolu jire rogu yuk jiredo anyillima ilskayo jire jirejo ekiji tsatsa tsa tsa gnu angol tsenwu ndaktsse ndaktsse do ildo klafiya sun amma gogigu ulya gu oji gu tsatsa gu osse bomoom su ijnn sakallelua gudan darasi gnda nigunu bu iyo asuro do megiyo bulan nagn jioeso ndaweleyayu whore dawayamo eniyaso gi gu misu gun jiri ala alahun ghri mala augamsu mala hun shawa gunlo madaunu wure ndue wure ndehe safttun uulmemesu tuggim bbon amma we bo jire so ji labara gu ma bulama ah loasi wondo wegi ehiyo wemengayo negigo mimadu. Ebojire so iyoru meguyo mimadu ebojirego angol megu nile mular mularugo palma ndaliso ilyaligu wureme shimeyo yagiyahey kkal ahare ardiya gi agh wure megu megu guu jire hechu da da ashajo na ngo nyo go nye lulgu ebojijeso nye embo ambil ahh daioiambil so ilsakayogo dei ndawundiyahey mchugu da jire roguder ndawudiyahey mchgu da jire roguju sakkuda gu ilgusu ilgugu ilsugokun kukanagi ah ori nando ndansoso yagima hesgokandi ambillda ndagumo angol ghamgumeh umagkamadi umddose amgole gwanengwano megelu jize munjolu duniya ndawundu jire du ndawsaboungun saw jire sodu ambildo ambildo ilskul jiredo ummehelaga ngauiddu yagima kmani ahludo umdoli umdo jire mmdolu yuk namare ana duniyaso tamkalu kurkogusow duniya so ngol ahasa yuk ngooso ndolu jire rong jisu yayho goda laurayah jisu mejhakun fawdd amma anbil ddo bolhakuu faidaso yagima adolu jire ioguu agi agi yajalmaa ummehelaga ngamjdagi obonaldoso.